Raha tsy manana afa-tsy atsasakadiny aho anaovako sakafo hariva ho an'olona dimy, izay hoe izay vo fantatro hoe ho avy, de vary amin'anana sy kitoza no ataoko. Satria zay no mora masaka. Izany hoe tetehana madinika haingakaingana ny anana de arotsaka ao anaty rano mangotraka, de arotsaka ny vary, de endasina ny kitoza ary ampiresahina kely izy ireo mandrapaha-masaky ny sakafo.